<noise> La kú juyy kiee jnáá’ a la ka juy ‘nⱥ’ e xin ñí <noise> e mi güii’ la jy <hesitation> lajy jmyy lajy e jmⱥⱥ jy <noise> dsí e jmⱥⱥ, juyy kie jnáá’ la bii iá dxii, ta ma ten ba dxii ejö a la ka juy ‘ná’ re ïïrá’ jmý güi’ ejö fí kié’ e xin refrigerador xiro a e xa ñí jö kiäno jmí’ ‘nɇɇ’ gaa dxii ki a exa je re jmⱥⱥra güi’ jmyy e re ï’ra, a e xa jé re jmⱥⱥra dsí kö’ e xa je re tä’ra lajy mó kieera ro’ ki e ñóo mó e dse iáá re fá’ra, la kú jy my bolüü’ la jy, la ku jy kié lajyn ‘moo’ lajyn, e ñóo e tóó’ dsa e jö la jóó’ kuli güi’.